<hesitation> तूफान जब आओज, तो पतो भी नहीं चलतो तूफान का बारा में कि तूफान आउना वालो छे। पर आप ज़ासा विज्ञानिक तरीका असा हुई गयाज कि विज्ञानों का से पतो लगई लेज कि कप कसों तूफान आओज। प्रतिप भी, समुद्रम मा भी, सब में तूफान आउना और तूफ़ान आईना से व्यक्ति ऐसो तहस नहस हुई जहेज़। मतलब ओखा पाटो भी नी चलतो घर का घर बिल्डिंग ना सब उड़ायी का लाई जाये। खेती भी खेती को भी नुकसान हुई जायेज। और व्यक्ति सियेलो राज। कब कई राज कोई समय को निश्चित नई राहतो। की कब तूफ़ान आयी जाये। पर विज्ञान अगर अलर्ट कर डेज की की तूफ़ान आवाग। तो लोघों थोड़ा बहुत सजक हुई जाये। और सावधान ही जायें फिर भी ओकासे बचना कालिये कोई ऐसी संभावना नहीं रहती हैं। क्योंकि घर, बार सब उडई, ननन लाही जायें तो वेक्ति बड़ो परेसान हुई जायें।